A m'pias ste cun gl'amis e la famìa, andé mangé fora al risturant, mangé le coze ch'an piazu 'd pi, mangé üna turta e avei tanti cadò e a m'piazerìa co andé dörmi al mar për düi di e resté la për due di